Ibip yindahi were mee ushii gbe ari ugbaghara ari ini ishi ari ano ugbaghara inep mme ughara ari mme ughara o ari gham edaidan ushi be ari une ishi, usheme i-teeneme ushii ozoi ushi osuso we ari be ebe imara igwuni eme igaha ushi ebe ari mme shinye ghame ndimime ghee ovak ari ighama ovak igwaa, ighama efa igwuru, efaa igwuru ge efiaghe ajee igwuru afene ghee urem gho ozoi eghee urem ghee ozoi eghee urem ghee ozoi ighama irumee amanghi me ashiam adep me rai ushin oh rai ushin mme ike nne edep, adep mme, mme ekpaa rai ushin edebere aghee ranye asumeni azaha ekpanwe ayime, ayime ayaiine agwee mmangme ashin ren agbobme ghee igwaa amang ishig ekanme amangme asee ghee esaa, aron mme, oronme inep inep agwee ighaa igben mma amangme asee ghee unib amang osot idume idume ikimeekip adumime ikim ekip igwee egbiwa ajeeme eshishi ayame ogbog ivaio anya igwurunwe ogbog ivai abieme inep inep anyee abieme ammangme adan ovak igwaawe nwee ushii osuso eemu ke efiegha ano amme ke idok afene ishige egbi idok Egbe mme amang edok ghee osom afene, ammnghi edok afene afak edok mme, mme ekpame asee ghee okonoamanghi asee ghee okon agwee agee irome udaa irino ate irin agham arem udaa ofebere ate ofebere agham aran udeen udaowe amang udaa iwini ase ghee edokuwe aron, aronme kpoor kpok agwee annangme asse ghee okwuk ammag imani agbok, agbog, agbog, agbog me agwee ammang now asee ghee unum unum ighonimi mme nghe Biakpan ateneme ugbaghara ateneme unom ighomini amangme asee ke okwuk aseme ashigereme asee mme unok edok nkaha eshio enya ano gwood anurama ruma mme ye ivai ye daihi itememe ididoi mme ushi ozoi ididoi ididoinwe utak kefiagha gbe asasari ari kevi ari nne ushii nne biri bit ididoi <noise> ammang ede amang ede areme oh amang edewe avuu ammang edenwe avuu ashiruma aronhi mme agwee ana foonme ashi ghana ashi isum, ighah ana ammang me akum amangme animi ghee ovegheeoh okoon itome ikan okoon itome ikan igwee efia we ajeeme eroron ammang me aseghe unup adume adimine agweee ammang me aseghe mami aronme ajok igwaa aseme ushi inot maoh ano ashi oveno Igham ushu we iteune azam mme ushi ozoi, azam ikon ghee ozom afak mme asaghana enuk amme agwuneme vevevep aseghe mami asseme ghee mani agwee aron mme asuneme ishu uvei aronme wanni ghee ureiyo arohime wani ghee ukeio arohime wani ghee urei uveinye igbinma amang unum aseme agboge mme ayut me agbogeme inep inep ogboge me inep inep igwee amang me aseeo aghoma anye ano ano akura eshi shi aseme udoa, udaa ighomini udee udee ighomi udee iwini mme ghee Biakpan atenme ugbaghara ateneme udee iwini adume beep beep beep aseme agbogome asseme unom ighonimi. Ano ashi oven mmisa efigbeha ivai ano evemo ameruma ashiga edeiden ushu iree deene igham ushii we iteene ovak evigere evigere efiafigha. Ishu ghee eviang ushime mme ishi uwe igha ovak evigene nyo ishi gee ukavara ushnenwe, ishi ighaha ovak evigeranye mgbe ushi be ari teane ushi ozoiyo. Oren ighaha oren mme ghee irotrooh be ari iren kpoo kpok immang ovak evige renwe ishi uwe ushi wari iteane ushi ozoi agwee mme ushi ugbaghana iron inep inep, inep inep ano ashiba irem ogbe efa ugbog akuu efanwe anuna gerea nya ano, ano ashi mgbe ushi ozoi yo.